يعني اكثر حيوان شفته يعني غريب اني ما شفته يعني بالحقيقة بس يعني بالموبايل هيجي لا هو تمساح ولا هو حية حيوان حيل غريب حتى يعني ما عرفت اسمه الصراحة بس هيجي مخيف